<hesitation> Makiazy koa zany voalohany aloha maha ampela soa de igny koa sady manakonako ohatry hoe misimisy <hesitation> pempo mba takotakonan'ny makiazy igny zany lafa miboaka i mba asianao an'igny sady igny koa faharoa mba mampalaza. <noise>